في الوقت الحالي نقدر نتكلم العربية بلهجتي التونسية والإنجليزية نحس براحة كبيرة لما نتكلم التونسي لإنه جزء من ثقافتي وهو لهجة مليانة بالمعاني والتعبيرات المميزة، أما الإنجليزية فهي مهمة في التواصل مع الناس من مختلف أنحاء العالم ولها دور كبير في الحياة اليومية وفي المجال المهني، لذا احب استخدام الإنجليزية لأنها تفتح لي الكثير من الفرص.